Au biasa faik esa sona au inu inu oe liter dua, leken. Nai minggu esa dalek so na au inu oe lliter sanahulu ha neu minggu esa tehu kadang so na ta losa. Kada liter hitu falu beu mingggu esa.